प्राचिन इजिप्त लोक दोन हजार कुन चड देवांची पूजा करित। असलाले इजिप्त छो लास्ट <hesitation> फिराओह। क्लेओपात्रा गिझा थयसर पिरॅमिड। <hesitation> बांच्यकुन चड आपल्या काळा कडेण रवा असलो प्राचिन इजिप्शियन। बेकर्ज जेव्हा केव्हा तेंची पायांनी भाकरीचा पीठ मळत असले ये लोक। आपल्या पाळिव मांजरा <hesitation> क मिऊ म्हणून संबोधित असले।